Ia, asan’ny eponzy, eponzy io zen̈y afaka an̈adiovan̈a raha. Aviô amizay ze malaky mangala ran̈o zen̈y zio mitroko ran̈o zen̈y izio. Intsaka eky zen̈y anô koa fa misy raha tianô maiky malakilaky in̈y fafana amin’ny eponzy zen̈y malaky maiky.